Iyoo, fŧafñi fe, fe gí ge fi ma nyaanti, wi ma nyaanti gilor, a liitin hal, a gwilin hal, gwili ma antúmle, wee wi gí fŧafñe.